تصور کٔرِو، اگر کانٛہہ نامعلوم ایپلیکیشن آسہِ مےٚ فون، یُس لوٗکَن مُتعلِق زانٛکٲری دِوان، امہِ برٛونٛہہ زِ بہٕ کَرٕ یہِ ایپلیکیشن چیٹ جی پی ٹی یَس پٮ۪ٹھ چیک کرنہٕ برٛونٛہہ یہِ قونوٗنی یا نہٕ قونوٗنی تہٕ بہٕ کَرٕ یہِ زانٕنٕچ کوٗشِش زِ یہِ ایپلیکیشن کِتھ کٔنۍ چھِ چلاوٕنۍ۔